<hesitation> dessa zoos usi káá, nezi póe sə n gaam ni n pin ak ya sə ngau ni n gau nak ya. N esək uza gɓakəm pa n zanik uza pa dá mirez náá mái mii rəi dənye, kwani ya wanka na maka toska meka gə kwoni i tosse kwani muyo la n sau ma ngbabən. N zaa n zaa laa toms kwani rə dərə la i za dáá dəlla a pin lala gwani rə oza pii som sə poe wanka sə gau ina n gauunan nok anya ina mii ii yeke wakati aipii naa nor inge ka̱a̱ i na a ii áá an, ka doo monge bó rik uza rə pa nok riik kwenki n doo minge dá a miiz na mai uzu ii i póe gamna miirək dəllale ko kuma gamna mirə n bəən dəlle tekak n zak n za kamb kiiz da mii zi dəsəre mina gə kan kiiz gə mai miiz bin desupu nok riik dá miz zi póe Ur bó paka mee ka rək ii ora i berikən na paka mee ka rək pa. N mei n mee telle mari i gó gon nok paka in in meeka rək ar na oo naa nit yangi. rə i og ziz a eg wooso roo ak ar na bo oo yangi i kee kəsapu ves amma eléé miiz dəak billa rə páá sə zo mari yangi ina pu kee rə doosə bongə gən gən n ii menge aka ree aka latə maka na rii dáá yangi ulei pa a mii waza ullez <noise> zi.